Agar mehmon kelishiga yarim soat vaqt qolganida men tushlik tayyorlamagan bo'lardim, ya'ni yarim soatda tushlik tayyorlay olmasdim ham men <hesitation> ovqat buyurtma qilardim, ya'ni palov buyurtma qilishim mumkin yoki pitsa buyurtma qilardim.